आँखिक रोशनि बढाइक मद्दत करना खाना यी मेलके हैँ। जैसेकि हरियर साग सब्जी, पाकल फलफुल, पाकल कदुवा, गाजर, चुकन्दर, काजु, किसमिस, बदाम, गररी, छुहरा, पिस्ता, दुध, दही, पनिर, घ्यु आदि।